<hesitation> Bíng búng dár bíntek dár bú dár kwang dár mang átúng. Kwang bwí, kwang té ányá cháwan léem lói. Páipuleng, píng lóng, rúachem, sékí, <hesitation> dál kwang trín trang man áyá, tó tó rót, <hesitation> túm pít, cháwan <hesitation> túm pít ányá, cháwan bú cháng kwang ányá, cháwan dár lái, kwang lái ányipoká. Cháwan <hesitation> sáifu kí ányipoká, dár bíntek ányá, cháwan <noise> pól kwang <noise> ányipoká, <noise> tú yóong dár ányipoká.